Fomba mahomby ampiasaina ny aspiratera ao amin'ny efitrano ah, trohana asesy tsara ny efitrano rehetra tsisy dingadinganina mihintsy ah de hingaina tsara daholo ny fanaka ah de averimberina matetika mba tsy ho hisy taraiky <noise> ohatra hoe hingaina ny latabatra, <noise> hingaina ny tapis, hingaina ny seza de zay.